<hesitation> miɗe miccitoo langa. Nde min sukaaɓe ndee langa e tele e baloŋ, ɗee kulle tati kaa aah ana mbelannoo neɗɗo dee. <hesitation> ɗee woni ɗe min ngaɗannoo.